أنا أقدر أحتفظ بنفسي تحت المويه حوالي ثلاثين إلى خمسة وأربعين ثانية بس هالشي يعتمد على تدريب والحالة الصحية والنفسية بذاك اليوم، إذا كنت متعود على السباحة أو ممارس رياضة الغوص، ويمكن أقدر أزيد الوقت شوي، لكن بالعموم من الأفظل عدم كتم النفس لفترات طويلة عشان السلامة الصحية، ولذلك أحرص على الأمان أثناء السباحة.